الفن أي يحسن من المجتمع وكتاش يحسن من المجتمع و كفاش الفن وقت لي <hesitation> عبد قاعد يلقي في خطاب فيه شكل فني خاطر هي أي حاجه بالنسبه ليا في الحياة هذيا نراها فن دونك <hesitation> تنجم حتى تلقي خطاب فني تاثر بيه في عبد هذاكا فن كي تاثر في عبد كيش تعمل طابلو تاثر في عبد هذيكا فن تاثر فيه توعيه اي حاجه سي فن